Laha zaho ro mpamory sambon-danitse ,ka handeha aho aminy pilanety maromaro tsy maintsy misy ñy raha sarotsy ho lalovako ,ka reto ñy fomba andreseako aze: <shushes> -Mila mana fikaroha aho, <shushes> mila mahay mikaroke ,mila maina fahaiza ara-tsiansy ,satria tsy mitovy ñy pilaneta ho lalovako ,misy ñy fiovaovany ñy toetsandro ary ñ'atimôsifera hafa koa, <shushes> manahaky anizao ,mila mahay mifandray aminy iñy <shushes> raha andesik'oñy aho ary mila mahay ñy fandehany ñy pilanety handehanako o.